Jetape yandembori amogue ombogueyi ipeso sugui ikiravareta iru omoameta iyasuka supe oimevi omo alergiaretava. Ikiravareta amoguereta guinoi caloria jetayae ipueretavi pisii supereta.